एबे एनुने किसिम क कामक बात कर्ले जौत सुरुमा मुइ खेती किसानी क बात कर्बाही । कतौकी हमरा जम्मा जन खेती किसानी काम नै कर्साहु । ओकर पाछा तोर भेलइ डक्टर भेलइ, मस्टर सबह भेलइ, मस्टराइनी सबह भेलइ । हसे उ छाणके तोर देउनकही दोसर काम डक्टराइन भेलइ जुन छौणिनिया सबह हसइ । हसे नर्सिनी सबह भेलइ इ फेरी छौणिनिया सबह हसइ । देउकही स्कूलवमा सबह हसइ काम करे वाला पिउन काम करे वाला पिउन काम भेलइ । हसे तोर देउनकही सबे दिन काम करे वाला बन्हेरिया सबह भेलइ । हसे गाइ भैसि, छेरी सबह चराअह्वे वाला तोर चारहोइया । पहिना पहिना रखइ हलइ मन्सावाह चारहोइया भेलइ । हसे तोर देउनकही घर बनावे वाला ठेकदार सबह भेलइ । हसे तोर काठक ठेकदार भेलइ हसे ओकर पाछा तोर काठक मिस्तिरी भेलइ । सैकिलिक मिस्तिरी भेलइ हसे घर बनावे वाला मिस्तिरी हसइ । इदे देउनकही इहे सबह काम हलाई बहुते किसिम काम सबह हलइ ।